Triikmiselaud om tuu jaos, et <hesitation> triikmist <hesitation> mugavambas muutaq. Triimise alla omgi vaja määnestki veidikese pehmet alost, <hesitation> koh pääl saasiq kõik kordsuq vällä triikiq.